<hesitation> Fagnazavazavana momba radara io ndraika: fahazahoako ananjy alongany a aminà avion-gna mbanà sambo misy ananjy io, de izy io a karaha hoe détectiva mahita lavitra zany, mizaha raha amin'amam-polon'ny kilometra akagny ohatra hoe misy sambo na misy avion-gna misy avion-gna marivorivo an'ny le avion-gna andehanana de hita am'le radara, de misy écran a fizahana ananjy a fa izy io a elektronika, <hesitation> zany alongany fahafantarako ananjy.